أول حاجة هدخل عليهم بهوية مزيفة وبعدين أبدأ أتعرف على أفراد المنظمة دية وأكسب ثقتهم عشان أعرف أزرع كاميرات تجسس وكاميرات مراقبة في أماكن مش باينة قوي، وبعدين هبدأ أكشف عن القادة الحقيقيين بتوع المنظمة دية وانسحب في الوقت المناسب بعد الكشف عنهم.